Oh lah zalahy e! _x000D_ Andreo io ma zany ka akeokeo mi a? _x000D_ Sy zany mo koa lay fa zah io misy dia andihanana ka i flerako tô mila tondratondrahana isanandro <hesitation> miangavy andreo a zalahy mba tondratondray kô ra mety agny, tena oe azafady magniraka andreo za monko arô sy fantatro eo amin'ny óviana za io miherina, de zany raha anafafarako andreo io azafady.